यब चाइनाक संस्कृतिक जौ कथि कहु? चैनामा फेरि एकदम हुनका ज्यान फालके कहुन काम करेवाला हुनका सभ संस्कृति फेरि बहुत बणइ । हुनकर खैली, पियली, रहली स्टाइलवा र विश्वमा हुन्का देली च्यालेन्ज चुनौती हुनकर संस्कृति फेरि विश्वभरि बणइ प्रख्यात् । हुनकर खैली पियली देखि खानवा देखि लिएर झोलियावा, हसे मान सम्मान हुनकर संसकृति पवनी हुनकर पुरै ओथिया विश्वभर बडइ चर्चित । हसे हुनका बचवा हुन्काके यस्का ओस्का सिखोसइ । यस्का कैले डउल ओस्का कैले हैन डउल हुन्का फेरि जबड मेहनती <hesitation> जाति । हुनकर संस्कृति फेरि ओसने । यसनक कर्ले डउल ओसनक कर्ले हैन डइल, इय कर्ले ठिक उअ कर्ले हैन डउल हसे हमरा कस्का अनुशासन करके हुनुकर संस्कृति फेरि पुरइ डउल बणइ चाइनाक । इहे हलइ चाइनाक संस्कृति ।